വരദു ഗിദക്ലേഗു രദ്ദുര്ദു മുജിബരി നിരു പദുദു। ഗിദത പ്രകര ബുക്ക ഹവമനേനു ഗമനേദു ദിഓദു। നിരു പദുനേഇദു ഗിദകു അഗത്യവിപുന തേവനു ഓദഗിസദു ഐകില്ന ബിലവനേകേഗു സഹയ മല്പുന്ദു। ഇന്ഛ മല്പുന ഇദു ഗിദത ബേഇരു, ബലവദു ബേലേഉലു ബുക്ക ഉത്തമ ഫലകോര്പുന സജ്ജതേ ഹേച്ഛപുലു। നിരുദ കോരത് ഏദു ഗിദ ഓനഗുലു ബുക്ക ഐത അരോഗ്യ ഹലപുലു। അന്ഛ അദു ഗിദകു ഇദു നിര്ദിശ്ത പ്രമനദ നിരുനു പദുന അവസ്യകത।